Ani ígbɔké be si iga ígbɔké kpí ása ùwèenì nì ígbɔ ké be síà ka ètè ànyambílì ɛnɛ́ɛ̀, ú nyonìà ígbɔké à nàáa sià u lànì plémú, ù nyonìà ígbɔké à nàáa sìà úni ka à sià kɔzá ya, ù tò joo kása ka à ɖòó fufù bɔ̀sià blíblíblí ù nà mi ɖè àyàtà àyàwá àyàtã ása ú nàáa ànyàmà blɛ̀ɛ á nà mi, u le búá nyòo, à nà tú funù si kɔdɔ́ɔ̀mble ɛnɛ́ɛ̀ bo funùsi, úni à nà tú funùsi úni íga búá nyòo elí à nà fúnú si tè yáà ígbɔ ɔwɔ yì bɔ̀sì yi tɛ, ù zi awu si ù nàá zi nyàmàà kile be seyí, ú nà wulu à nàáa tu ɖo yá elí búáá ɛɖí ówó bògò be si íga wa kíni ɔmi fíà nàáa nɔ.